بھائی سوال کیتا کہ جواں جواں سے اٹھارہ کی تھی چووی سالہ یہ سیاست میں شامیل ہوئے۔ یعنی کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو جواں ہیں، جنہیں نہ مطلب انہیں جنریشن دی اور تمہیں پتا ہے کہ مطلب سیاست میں مطلب سوچ سمجھ مطلب کتبن کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، سب کچھ پڑھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب کہ صحیح کیسے ہونا ہے۔ مطلب جس طرح انڈیا نے، انڈیا نے، پاکستان نے چین سے، چین نے بھی پاکستان سے، کشمیر نے تلخات، یہ جنہیں مطلب انہیں ساری ہسٹری پتا ہو تو تھوڑے مطلب یا دماغ میں نہ جائے یا فاسٹ کم کریں، تیز کم کریں، تیز گلا چاہیے کہ تھوڑے مطلب بوڑھے جگہ مطلب جو جواہر نہیں کرتے۔ یہ مطلب سیاست میں انول ہونا ہے کیونکہ جواں بچے جن کو مطلب انہیں شہور ہونا مطلب ایک مطلب ملک کے لیے کہ کچھ نہ ہو نہ کچھ۔ ترقی کی طرف نہیں کیا، شہور ہونا، تو اس گلا کے جواں بچے ہونے چاہیے کیا مطلب؟ جواں بچے، تھوڑے اگر ہوئے نہ مطلب ایک جواں، سیاست میں، یعنی اس تو بعد کوئی پیسے نہ کیا نا، لیکن اسی طرح نوجوان سیاسی سے دور رہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کوی جیتے ہیں، نظر پیسا، حکومت نے ٹیکس، عوام نے ٹیکس، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ اگر کھانے یہ کریں، اسے اس لیے نہیں کرتے، جتنا کہ ملک بہت بڑا نقصان ہونا چاہیے، اس لیے یہ بھی اے جولہے، مطلب جو مطلب جوانی ہی موت نہیں، جس کی وجہ سے مطلب کہ۔ <hesitation> جڑی تھی نہ کہ کوئی ان گاڑیوں دی نہ کوئی کیا تے کوئی کیا اس لیے نہ مطلب پیسہ جیسی اوہ خواہش ہونی چاہیے جو جانے اس کل متعہ جانیں جڑی ہونی متعہ آ رہی ہیں لیکن اس نے نقصان نقصان وی دے اگر جواناں توں کرنی تھی تاں اس نے بہت پروفٹ ملک دی جدوجہد نہیں اس طرح مطلب ساریاں کتابیں کتابیں پڑھی ہونی ہیں مطلب ساری سیاست دے بارے وچ پتہ ہونا اس گالہ انہیں ہونا چاہیے نا کہ دے جو کریں کہ انہوں نے سیاست وچ ایسا کر اگر جو اگر نہ کرنے تھے اس پہ وی بٹر ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے مطلب ایہ جنریشن دی ہوئی نہیں تھی تاں سا پتہ مطلب پیسہ ایسا ایہ اوہ مطلب اس لیے تھوڑا سی نہ کہ مطلب خواہش ہی نہ ہونی تاں تے جڑی اوہی سیاست ہے اگر دوسرا اگر آپ کر رہی سیاست تے تاں سا کر آگے اپنے ملک دے واسطے دی کارروائی کریں تاں انہوں نے خدمت کرو حکومت نہیں تاں تے اگر تاں جتنے اگر کریں سکنے ملک واسطے جتنا وی تاں سبق واسطے کہہ سکتے جتنے تاں سڑکاں تے لوکاں توں حیات دے لے اتنا تاں سا مطلب فائدہ مطلب اتنا ہو گیا اگر جوان جوان کر رہا تھا اگر سیاسی تھی لیکن مطلب اک ایکسپیرینس ہونا چاہیے نا مطلب اک یانگ بندے نا بڑے بندے نا کہ اوہ اگر گائیڈ کرے تاہم فی الحال سیاست وچ حصہ نہیں لینا مطلب اس طرح اک دم مطلب کہ جس طرح چوبیس پنجیس سالانہ نکاح اک دم کچھ سیاست تاں سا پتہ کہ وڈے مسائل ہونے مطلب کہ انہوں نے تجربہ ہونا مطلب کہ وو شوٹ وچ تے نہ وچ نیا وی جانا۔ تیس گھنٹے کا نہ سکے جوان مٹیوں پہ گر کر رہے تھے۔ ایک بڑیانہ سا رکینڈی تھا کہ الیکشن یا سیاست وچ قدم رکھن <hesitation> اور قدم پر جوان تو بُڑھے یا جس نے بڑی گاڑی نہ تو غرق کر لے اور اگر قدم رکھ لے تو پتا ہو بہت بڑا نقصان ہوگی۔ تو سنو پتا ہے کہ نئی نئی جی کاروں میں ووٹ لگے مطلب اس نے بھی تھوڑے بوندھوں والی سیسی لگائی ہوئی <hesitation> اس نے پھری ہے مگر یہ کیے پتہ ہونا کہ کہنا کہ کم کم کام کر رہا ہے <hesitation> کہ کم کر رہا ہے جیسا کہ کچھ اوقات کہیں ہے بس وہ جو واصلیڈر ہے، جی ہمیں نہ کریں، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ نہ ہونا مطلب ہے کہ اتنا ہی کوئی نہ مطلب ایک لیڈر بناؤ جائے مطلب ساری مسائل ہل کر ہے اور جیسے جیڑھا لیڈر بناؤ جی ہے مطلب ہے چور ہے، ناکھا ہے پی ہے۔ بس توسیہہ لگا ہے، بس یہ آخری دن لوگ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بس تو سارے معیار نہ ہوے، ہر چیز ساری مطلب کھلے عام چوری چوری سر چور شراب شرواب سب کچھ خلیعام تے تساں تساں بس لگے ہوئے ہیں کہ جی بہت اچھا لیڈرز آئے ہو۔ ایسا نہ ہونا مطلب ہے کہ عوامی خدمت کرنا، غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور لیڈر بننا چاہنا تو ہوا ہے یہ نا ہے کہ نہ ہی نہ ہی کٹے کھلے ہوئے ہیں، کوئی جی کشمیر ہے، کوئی لیڈر ہیں، جی ہے کوئی کہ آنٹہ میرا ہوگا کہ کیا ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی پوچھنے نہ کی نکاح باس ہے ہوئی جس طرح لگے ہوئے ہیں جی اپنے پیشے لگے کوئی سرکاری گاڑیوں کی نہیں اپنے کام کی طرح لگا ہے کہ یہ سارا کام ختم ہو گیا ہے۔ عوام ہے، عوام اپنا پیسہ محنت سے کمائیں۔ ٹی ہی ہے کہ توں ساڈے عوام نے محنت نال پیسے کماۓ تے سرکاری گاڑیاں پٹرول بھراؤ پھر اوہی روڈ نال توں اپنے لیے کم کرو۔ ایہ بہت گھٹ خرابی ہے ناں کہ تساں پتہ کیہڑے اگر عوام بچارے محنت کرن یا ہزاراں روپے کماون پر اسیں نال ٹیکس وی پے کرنا پے تے اوہ بچارے اخراجات پورے نہیں کر سکدے پھر کیا فائدہ ہے سمجھ لو ناں اگر حکومت صحیح طریقے نال چلاؤے گا ناں تو کیہڑی کمپنی اس توں سوچے گی ناں کہ مطلب توں ساڈا راج بنے تے توں ساڈے پاس ہے پانچ سال وی چاہے کھلی چھوٹ کہ توں کیہا کہ سوپ رحمت کرو سوپ رحمت کرو اے نہیں ہو سکدا سیاست وچ نہ آؤ ناں سیاست سیاست ہے کہ مطلب جتنا ہو سکدا ہے جتنا وی ہو سکدا ہے کہ عوام دی مدد کرو جتنا وی جتنا وی تسلی کمپرومائز کر سکدے او عوام نال کرو اے نہیں ہے کہ بس توں ساڈے نیولے ٹے ہو عوام پچھلے بھکھے ناں ماری اوہ ناں کوئی سرکار نہ پتہ نہ کیہڑی نہ کیا یہ ساڑھے کشمیر نال دیکھو اے پیچھے آٹھا آٹھا جی ملنا پے کالا ہویا آٹا جی تھارہ سور نہ پیؤ تے وڈی عوام جی پہلے سوتے جی پتہ ہے چتر سال رات سوتے جی ناں جی ناں کہرہ باہر نکلے ناں کیہڑا نہ کیا بس وچ کیا لیٹے بیٹھے تے اُس توں بعد تھوڑا بہت شہر ہے عوامی الیکشن کمیٹی آئی اس وقت ناں کہ پتہ چلے کہ عوام نے سیاست تے ہیں تے ووٹ دیۓ تے لگے کہ سائیں چیزیں جگہ دی تے لگے ساڑھے پیسے کھاۓ لگے سن جو پھر اُس وقت نے شہر ہویا یا ورنہ سوجھی مجھی عوامی ناں کہ پتہ بچارے بس لگے ہونے موبائل لے ہونے تے کسے تے کیسے کسے تے مائیکرو نہیں کہہ دے۔ بس موبال چانگیاں تے کونیاں نہ لگے۔ ایک ہی سیاست کار سنپنجی سال نے بچے چوبیس سال انہیں شادیاں کرو تے <hesitation> کے کرو کے کرو سیاست کریں لیکن ایک بڑے نہ بڑے نا مشتاق قریش قریش پھر بندہ سیاست کرے اس طرح نہیں کہ مطلب بس تو سانجھ چمکے چمکے ہو جی پوسٹر تو سے لگے ہوں۔ ہر بنے نا جس طرح تو سلو کر سو اگر تو ثانی سیاست ابھر بنے نال اچھا سلو کر رہا ہے مطلب تو سانجھے پہلے تو بندے نال اچھا سلو کرو بعد سانجھ ووٹ لبی کسن تے تو سی جی <hesitation> پوچھے نہیں جانا ہے نہیں اوسے پونچھ سال تو نہ جا کے کرو جی غائب ہو جاؤ پونچھ سال بعد الیکشن تھے زہرا کہہ رہا آ کے توز ووٹ مانگوں۔ یہ کوئی سیچوئیشن نہیں ہونی اگر دوسرا اگر کرنا ہے اگر تو سانجھ ووٹ کرنی ہے اگر ہر بنے نال تو سچے رہو۔ ایسا ہارے واقعے جیسے ڈرائیو دا کہ بس جی پونچھ سال پہلے ووٹ پہلے ملا تیلہ کریس ووٹ کے نئی بننے کے نہ کیں بننے تھے بس اس تو بعد دس نے ہے نہ جی کیر جاتے ہیں ملے بننے جو تے بس کیا کیریج آ ہونی جو اس بعد جو گاڑیاں شو شو ایری لنگڈ ہیں جس طرح کوئی جانے ہیں نہیں تو جیسے پونچھ سال بعد دیکھو تے پھر مودی جی بیٹھے رہنے جی آئے ووٹ دیو تے یہ دیو یہ لوکالوں تے ووٹ نہ میں جوتیاں ماری تے پہنائے رہنے یہ لوگوں کوئی کوئی اگر سپورٹ کر رہے ہو تاوغدار ہے سیدھی سی غلط اپنی ملک بس اتا تو غداری کر ری کنی ہو تے اگر ملک کی ترقی چانڈی ہو تاکہ نوجوان پڑھا لکھا ہے تاکہ شعور والا نوجوان ہے تاکہ وہ اگر الیکشن لڑا تے اُسا لڑنے چڑھے اگر نیا تھا پھر چھوڑو سے تے اگر کوئی بڑا گائیڈ کرنا ہی والا ہے کرے اس طرح تے بہت مشکل حالات یعنی ملک ہے کہ ملک نہ ملک کی عام گل نہیں۔ اگر سیاست جی گھنے ہوئے ملے، ایک ایک ایک ایک غریب اور ایک ایک حقوق ادا کرنا پڑے تو پہلے دو رہے صدر ہونے سے ایک ایک چیز دی ہونی چاہیے۔ سی آر ٹی جی ہو کیا سی ار مطلب ہے کہ تجھ سے کوئی چیز کم ہونی ہونی ہونی ہونی اے اگر تجھ سے سیاست کر رہے ہو۔ اگر تجھ سے نہ زامانیں بھی اگر نافذ کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ضیا اللاہ تاکار نظام اگر نافد کریں گے تو کتنا فائدہ ہونا پڑے گا۔ غریب کوئی کوئی غریب نیا لگا تمہیں پتا ہے کہ مطلب ہے کہ جو کارکن ہیں یا امیر ہیں جس نے خیر کوئی خرچہ بچایا نہ ہوا تو اس سے فائدہ ہوگا اور سیاست کے بارے میں سیاست کرنی چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ لیتا کہ مطلب وائر بندے کرنی چاہیے نہ مطلب ہیں انھوں نے حقوق ہونے لوکڑی پورے کریں اور ایک نا جب سیاستی لوگ بس الیکشن ہوئے ہوئے ہیں تو اس وقت ہونے تو بس چلو جیت اللہ خیال سے اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر تجھ سے سیاست ہونی ہے تو وہ کرو اگر نہیں ہونی چاہیے تو نہ کرو تو اس طرح دیکھو سیاست سیاست نہیں ہے کہ تو بس مطلب ووٹ کے لیے بس دس ہزار روپے دیو تے بس بس یہ تمام راہ پوری ہے پوری پوری مطلب جو بھی کمی ہے ٹیکس لے لو سارے لو سڑکوں پر نا رو بناؤ اسی تو سارا فائدہ سارا فائدہ ہے۔ ملی جولی ملک کا نظام چلائے گا تو غرق ہونے بھی ہو گی کہ کسی چور ہے یا کسی چور ہے کہیں ہویا کہیں کہی ہویا۔ اگر ملی جولی نظام کر رہے ہو تو اس طرح ملک پہ سی سی بناسوچو نا سوچو اگر اس طرح سے رہے تو کشمیر کی حالت دیکھ سکتے ہو کہ پچھے جی کوئی آزادی کوئی کیا بھی کرو تو بس یہ پولیس و پولیس والے نال کوئی بھی پوچھے والا نہیں ہے جی۔ جیرا ایک ہیلمٹ نہ لایا کوئی کہے تاکسی سے پڑی تاوس کی چالان رشوتوں کی نہیں کہہ رہے کوئی نظام نہ سیٹ ہے، نا کوئی کسے نہ کوئی ہاسپٹل ساڑھے سب جیڑی گالری گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جس نے نال کوئی مریض ہو گیا۔ اسے کوئی بیمار ہو تو سب سے پہلے رنگلا کھڑا ہے جی نیا جی، کوئی علاج نہیں۔ دیرکوٹ درکوٹ رکھا جی مظفرآباد، مظفرآباد اسلام آباد تے نہیں کہ اگر اتنا چوسا لانی ہو بارہ گھنٹے کو مریض زیادہ سیریز بارہ گھنٹے میں تو اتنی وفات پہنچ گئی ہے جب تک سیاست والے زہرا حکومت سے ہونہیں تازہرے ہاسپٹل انہاں کام ہے۔ جو کم ہے، اسکول کالج کوئی نہ کوئی نظام نہیں ہے، سڑکیں تو بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں تے ایسا آرہا ہے کہ جو نظام ہے یہ سارا حکومت ہے اور حکومت اگر کریں کرتی ہے سارا نظام ہے ڈاکٹرز کا ہو، اسپتال صحیح ہیں، اتنے بڑے بڑے سرکاری ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ ادھر آ کے فری میڈیسن ہے بجائے الٹیوں فیس ہے کینے پہ ایک یہ تے بالکل ماحول بالکل ہے وہ ملک کو اچھے طریقے سے چلانا چاہو گے تو سیاست تے آپ سب بے قرب کی سیاست ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ملک بالکل اچھے طریقے سے نہ چل سکنا ہے کیونکہ توسے باہر ملک کے لوگوں کو دیکھو جس طرح باہر ملک نے یو کے نے جڑے ہوئے ہیں، سارے اس میں پتا ہے کہ مطلب اپنا حق ہے جنیت داغ رہے ہیں۔ جی ناں لکھنے پے سی ہے، وہ بس انہیں نہ جھوڑے رہنے دیجئے غریب تے بچارے جی آئی ہے، بھائی اتنا لیٹر زیدہ پیٹرول ہے یا یہ اتنا ہی ہے یا وہ ہی ہے اس نے کہا یہ کریں جو بہت بڑا نقصان تھا اگر آپ نے پیٹرول زیدہ ہو یا تو باہر نکلاؤ، سڑکوں پر نکلاؤ۔ آگ پوری نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت کو ہماری ووٹنہ بنانا چاہئے۔ ووٹ نہیں دینا ضروری ہے۔ وہ مسلسل ووٹ کی طرح ووٹ کی طرح کھڈے ہوئے ہیں جیسے پوری دنیا نے کہا تھا کہ چھوڑ چھوڑ کر ظاہر ہے کہ پوچھو اپنا حق نکلاؤ اپنی عوام بھی بیٹھی ہوئی بس فیس بک پر ہے۔ میں گیا ہوں تو نہیں آتا تھا کہ اگر آپ نے اپنا حق نہ دبا نکلوا تو نہ کوئی دن تھے نہ ہم زیدہ گر دیسو بائیکاٹ کرو۔ اگر آپ نے کہا کہ کوئی نیا ہونا دسو اور پولیس والے فوج والے جی حکومت جیسی ہے۔ باہر نکلے لوگ جی حکومت کے پولیس والے آفس کے پاس نہیں جی چلو جی اب عوام کو مارو، یہ کرو اب عوام کو مارا گیا تو عوام کی کسی ضرورت تو سنو پتا تو ووٹ دینے سے پہلے بندہ ووٹ دیا تو اتنا بھی نہ پتا کہ کے بندہ تھے کہنا چاہتا ہے کہ اتنا ہی تو سرگرم رکھ لیا تا پھر تو ساری زندگی گیند کیا کرتی ہے اور جب غلطی سیاست کر رہے تھے بلاشک ابھی تک کوئی نہیں کہہ تو سے سیاسہ جوانا نہیں تھے یہ وہ اگر صحیح طریقے سے کر رہے تھے ٹھیک ہے کر لو جیوں گی اور جیوں گی اور جیوں گی آپ ہیں تو یہ فیس بک یا اس نے لگے لگے تو سنا پتا کے ٹائم گزرے یہ فیس بک پوسٹ پڑھی جی میں آیا ہوں یا تھوڑی دیر پہ بونا ہورلان گے جی چینی میں یہ پٹرول میں گیارہ میں گیارہ ہو یا میں گیارہ ہو یا یہ ساری ذمہ داری صرف اس حکومت نے ہمارے ذیا سنو کی پتا ہونا بس چوبیس گھنٹے بس کے موبائل بیٹھے رہنیا کے فلمیں دیکھیں ڈرامے دیکھے <hesitation> اس لیے وجہ سے کے جڑیں کے اگر تسابنے مسائل ٹھیک کرنی ہوتی ہیں باہر نکلواکر کوئی بھی ہیں اگر تسا لگنا کہ زیادہ جو غیر ضروری ٹیکس لگنا تے تسا باہر نکل آجائے نا کیں کے ظاہر ہے تو سا جتلی مالیات اتنی مطلب امیرومی لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے پہرو ہی ہیں نہیں پیچھا پیچھا غریب پھنسے ہیں جڑے کے مطلب میں دی چھوڑنیں جی ووٹ چھوڑ دس دس پنج پنج ہزار پڑوسی ہونے کے بعد جی ہیں دس پنج پنج ہزار لکھ رہا ہوں نکلاؤ اس گلا میں کے ووٹ دو صحیح رہ گیا ہے بن صحیح بن گیا جو اچھے اچھے قائدین کا انتخاب کرو تاوور کے <hesitation> پھر تو دیکھو نا سیاست سیاستیں کے مطلب ہے جیسا مسئلہ کشمیر ہے جرا تھا اور تسا پتا کے کافی پہلے کے دیکھو یہ انڈیا والے وہاں تک مقبوضہ کشمیر میں ہمارا کوئی بھی اتنا بولا کوئی بھی سیاسی لیدر باس جی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں باہر روٹر نکلے نا کہاں آنا ہے تو دھویاں کر رہے ہیں دھویاں پلس ٹین نہیں ہے دیکھو وہاں تک لوگ دھویاں کر رہے ہیں تو دھویاں کینارہا ہے اگر تسا اگر یاد کرں جات کرو اگر صرف جیہی گَلّ ہے، تاں اور دُعاہِش نہ لے کر کہ اُنہوں نے دوائیاں جی۔ مسلمان ہی ہے۔ گالی دعا کرتا ہے۔ ایہ محنت کرو۔ اگر او کِسے مُلک دا بولنا نہیں ہو۔ روزی دے ہو گیا۔ کے ہو گیا اِس مطلب کے تاں بالکل ہی بس بیٹھے دیکھو۔ گُٹھے دائی تاں بس بیٹھے سن۔ کوئی وی اچھی مری تاں ایہ مطلب نہیں ہے۔ اگر تُساں سیاست کرں تاں صحیح طریقے نال کرو۔ ہر بندے نے خوب پیدا کرو۔ اوکے کرو۔ دیکھو نا پہلے پہلے مُربّی خطاب جیسے حکومت کرں جیسے کہ اک بندہ کُتا وی سڑک پار کیا؟ بخاری آتے کِنّے افسوس آندا ہے۔ قلم کِنّے سارے مسلمان بیچارے جو مطلب ایہ روٹی نہیں لگی۔ پنج پنج، پنج چھہ دین تاں اُنہاں نے کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے پروٹوکول دیکھو جی اک۔ وزیرے وزیرے آدم دی گڈّی لگّݨی۔ پوری روڈ بند ہونیاں نہ کوئی ایمبولینس لگّݨی نہ جی کوئی پُچھݨ والا ہے نہ جی کوئی مارنا کوئی انڈیا میرج دے لوکل لوکاں دا من۔ فضولی ہے بس ایں۔ کَنہایا یو کَنہایا۔ بس جی روڈ جی بندری بلیک۔ نزدیک گاڑیاں لگیاں ہِن۔ جی پیٹ تاں اور لوک۔ سارے بُڈّھے جی سارے بُزے بس جی ہے۔ سیاست کرں با۔ اک پارٹی پورٹی بجھی ہے۔ جی نعرے لگاؤ لگاؤ رہݨ دا ایہ کدّار دے اِتنی میجر اِتنے وڈے مُلک کوں پتا نقصان ہوݨا۔ تاں کشمیر دیکھو نا کہ اج دیکھو اِتنی وڈی ریاست سی تاں اج کِنّے پنج چھہ حِصّیاں وچ بٹی ہوئی ہے۔ وجہ ایہ عوام عوام اگر کرں گے نا مطلب۔ سیاسی لیڈر جو اِنتیخاب کرں گے، صحیح؟ طیب یہ کچھ نہ سنا اے پاکستانی ستیا دیکھو کتنی زیادہ غربت ہے غربت ہے تو زکوٰۃ کا نظام یا کوئی سیاسی لیڈر اچھا ہو کوئی صحیح ملک تے چلائی والا ہے <hesitation> عتیہ دیکھو نا ج-جی وزیراعظم پنجاب جی پنجاب دی ترقی کسی ہو اور وی ترقی کرنا تے اور تیرا ملک نہیں ہے تے اسلیے وجہ نا کے اوری سارے مطلب اوری عوام ریڈی میں تو باہ ایک پنجابی نہیں بی-بیٹھی اس نے یہ مطلب کہ تو مطلب جی پنجاب جی پنجاب جیتے وہ کر تے یہ مطلب نہ ہرگز نہ ہوگا تو اگر کر ہی ہے اے انسانیت نے حقوق پورا کر تے اور زیادہ تر روڑاں چوڑھواں جسے تو روڑاں تے فضول کام نہیں تو کے کریں پتا نہیں پکھی بھری غربت ہے کوئی زکوٰۃ نظام نہیں ہے مولی نہیں ہے کیسے فرقے کے نی بیٹھے کوئی کیڑا فرقہ کے نہیں بیٹھے سیاستوں جی بیٹھے جی مولوی سیاست گے ہیں تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کے کے نظام ہونے کے لئے اسلامی نظام ہونے سے پھر اسلامی نظام ہونے والی حکومت تو دیکھو الگ سا چلی حکومت اگر سیاست اگر اٹھی آئی نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی تھی اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ایک طور طریقہ سے سیاست ہونی چاہیے تے اساڑے جی آئے ووٹ ہی نہیں تے اٹھیے جی اس تو سیاست نہ آئے نہ دی گڈیوں کی دی تے بس جی شرو کا عید تے کہ اور اتنی مطلب کہ اساڑے ٹیکسوں نال جی کہ پٹرول بایا کہ عید تے کہ نہ کوئی پچھے والا نہ کی نہ کاہ جی بس ہاتھ لانے جا رہے ہاتھ لانے جلانے بینر لاوا کے کے کے بس اس طرح لوکہ بس عوام پھدولے ہیں تے اوکے، یہاں تادینی پورا ملک نہ ہوگیا نقشہ چینج تادینی تے ساتھ باہر لوگ ملک کا ایک روپیہ اگر تو سُکھے کریں ٹیکس لانیا ہوتا ہے دس نہیں ہے اگر ریکارڈ کی اسے ایک چیز نقصان ہو گیا ہے نہ ایک ٹیکس لانیا ہے۔ پاکستان بھی سو روپے بڑھا لے۔ انہوں نے اتنا ہی اپتا ہونا کہ آسان کس گلا بڑھایا ہے کے نہیں تاں نا کوئی عوام نہ نشریات نا کوئی نقاب آ سے ہی آج اتنا روز جی کی قیمت بڑی کیسی بڑی کیسی کم ہوئی ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا یا سنا کہ یہ قیمت سو روپے کم ہوئی ہے جی کم بولتے پوانٹ پیسے اوپر پیسے اوپر کم ہونا پھر فائدہ کیا ہے سارا اگر سیاست اُڑی سڑی ہوئی ہے تو فرندا تے فرتے جس طرح سوسال آنے والے نظام ہے جس طرح تیسری ویس سال تے پاکستان رہ سکتا ہوں، جیسا جو ملک کا لا چلے لگے لوگ دو جاپان دی جاپان بھی روبو سروو سب کچھ چلے لگے یہ سب کچھ جیسی سیاست نہیں ہوتی اپنی سیاست سے سیاست تے لیں کوئی یونیورسٹی نہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے کہ یونیورسٹی کی صحیح پڑھی تے جو صحیح اسکالرشپ پالے ہوئے وہ کچھ باہر کچھ ڈگری کریں، اُتے ڈگری کریں، اُتے انہوں نے جاب شعبہ اپنے ملک کا نظام کریں تے یہ گال ہے اگر گھر میں اچھی یونیورسٹیز ہوئی ہیں، اچھے کالجوں میں اچھے اچھے سکولوں تاکہ اس کے آس پاس کوئی اچھے ڈاکٹرز ہونے اچھے سارے سیچوئیشن اچھے سائنس دان پیداشون۔ ایک کوئی بھی نہیں چھوٹے چھوٹے ملک کیا دیکھو تو اسرائیل دیکھو کتنے چھوٹے ملک تھا، کتنے بڑے ملک ہے سو کیا بہزا نعت بھائی جی اس کے ہمیشہ اپنا تعلیمی نظام جواز و سدحستہ کرو تا جتنی تعلیمی نظام تو جتنی اگر تس سے بندے مطلب ایک سکیل ہونی نہ ملے تاکہ جتنی بھی سکیل سیکھا لیوں نا تو اتنا ہی ہونا ہے کہ بارے ملک دیکھو نا کہ مطلب اسی جیسے لوگوں نے دی ہوئی پڑھائی پڑھائی کیوں پڑھائی پڑھائی اگر تساں کوئی سکیل نہ اگر تس گچھو بارے ملکہ جیسا مطلب جیسا لاڑیا ڈاکٹر نہیں شوقی اسے شروع نہیں آئی سے فیلڈ بنے اگر یہ شروع نہ بنے تو وہ اگے بنے اور ساڑے جی کہ کہ ڈاکٹر بنے کہ اللہ بننے کہ کے بنے ایک ایک بندہ رہتا ہے تساں ایک چیز نہ شوق ہے ایک چیز نہ کرو اگر جی نہ شوق ہے اسے جی کوئی کرکٹ نہ شوق ہے نا جی لوگ کہتے ہیں جی کرکٹ سے نکلے خواب ہے یہ کرکٹ کھیلیں تاکہ خواب ہے یہ کہہ کے جس سے نکلے جس سے نکلے شوق بن جس چیز کا شوق ہونا اُس اَ چیز کریے چھڑی ہے کہ مطلب کرکٹ سے نکلے جی نکلے خواب ہی ہے کرکٹ کوئی چیز کوئی گیم کوئی ایسی نہیں لوگ دیکھو نا بڑی بڑی گیم کھلی کتنے پیسے کمائیے تاکہ ساڑے تے گراؤنڈ راہ ماوزہ وہ نکلے کرکٹ کھلیا تا کہ کہے رہی ہے کہ کہہ رہی ہے تے نا کوئی نظام سا باکوئی نہ سیاسی ہوکہتا پڑھائی پڑھائی تا پڑھائی تا اگے یونیورسٹی فیملی ہے، گچھو جی نوکری کرو کے نوکری کرو اتے اچھی ویٹری کرو ہوٹلر کہہ کے جن لوگوں کو پیسے تھے وہ اپنے پتوں سے جیوں شوق تھا وہ اپنے پتوں نے پڑھائی بناوائی یہ تے پاکستان میں چلا وی ری ہے اور ساڑے کہتے ہیں بس جی پڑھو پڑھو پڑھو تے کے پڑھو تے ہے بس نویں دسویں کری تے جولو ہے کہ کہہ ویٹر لگو کہہ کے لگو کہہ کے لگو آگے فیساں نیو۔ اوپھر فیس نہیں اے پھر شروع نہ پڑھاؤ کم رہا ہو یا کوئی کام سیکھاؤ ایویں تیری زندگیاں دی تباہ رہی اے پھر ہے او کیا ہے ہے کم نیا ہے تیں یے نیا تیں وہ نیا تو سارے نال لائیک ہیں تیں یے نیا کرنا چاہیے والدین جیڑا دا نا بچے نا سب بچنے سب تو بڑا ہو گیا ہونا اگر والدین اگر کریں نا گھر کوئی سپورٹ سپورٹ کریں نا بچے نہیں تیں پھر کچی کی بچی کی بنانا ہے والدین یہ نہیں ہیں والدین بس آنے جی فیسوں فیسوں او پیسوں اگر تو سلا لیو بندے اوپر تا بندہ کی بنو لایا اگر توس ایویں بس بیٹھے ہوئے ہیں جی نیکیاں سڑے دی تیں پڑھنے نہیں تے کے نہیں پڑھنے اگر توس نیکیوں پر لا لیو اگر توس پیسوں کی اجازت دیکھیا لکھی نہیں بنتی اگر امیروں کیزیں اگر اپنے پتراں اے پڑھائے واسٹ کتنے کتنے پیسے لگتے ہونے ہیں ایسی غلطی کیہ مطلب جی کو نا وزیر وزیراعظم نے پتا جھیل دیا گر دیکھو کتنے بڑے بارے بارے ملکین کچی پڑھنے ہیں ظاہر ہے انکو پیسا تھیں تیں کچی پڑھنے نہ ہوسکتے یونیورسٹی نا کچھ نا کوئی ماحول نا کی نا کا بس کچھ کوئی نا پروفیسر پوچھے والا نا کی نا کا بس ایویں ہوتی ہے کچی تے بیٹھے بیٹھے تے پورے سالنے فیسوں ضائع رہی سمسٹر یے دو جی پی اے تین جی پی اے کے فائدہ ہے دو جی پی تین جی پی اے نا تے جیڑے جنوں پڑھنے والے ہونے جیڑے پیسوں والے کو کسی بارے پڑھی تیں کی بنی اوتیان نوکری کریں اللہ نا دیکھونا ہے میں چالیس لاکھ پنچاس لاکھ جیڑی عوام نے کچی باہر کچی کوئی سویت جات ہیں کوئی دبائوں کی جو کٹ جاتی ہے او ایتیا اگر ملک نے نظام ٹھیک ہو لگا اگر سیاست ٹھیک ہو لتا پھر کچی کم ہولاں کہ نوکریاں وکیسیاں آلیوں ایتیں نیا جی سیاست کے ہولے تے بندے بس ووٹ شوٹ کرنی تے پونچھ سال کھلے رہنے اس تو بعد ہے جی اے سیاست ہے، سیاست کے گے ہو جاؤں گا، نہ کوئی پوچھنا جی تے تے نہ اُس وقت سے بعد نا کوئی ترقی ہونی لگی نا <hesitation> باپ بیتے بیتے جس نے پانچ سال گزریئے فرن مڈی دیکھا منہ کڈے تے پوچھنے اے نیا کے دس پانچ سال زیا ری فر مڈی فر بندے او وے جیسا ہماری عوام دی بس اسے جی اسی نے لیڈر پڑیا جی ای ہتی ہون تا تے کیڑا ہون تا او تے ہے جی ووٹ سے دینے تے یہ کریں تے وہ کریں کے ووٹ نہ دینے اگر تسنہ لگنا تسنہ ترقی آرہی لگا تو دیوس اگر نیا لگنا پچہتر سال ہوئی ہے ایک روڈ نہیں بنی تے تس کین دیو اگر تسنہ اگر نہیں اگر دے کوئی تسنہ ترقی شرکی ہوگی تے تسنہ دیکھنیوں نہیں تے تسنہ ووٹ دینا تے سیدھی گال ہے تے او جی ڈی ڈی نوجوان نوجوانوں دے اسے نہیں کہہ ایکلا تے بیچارے کوئی کوئی پڑھ نہیں جہڑے تے اونہاں بس آہنی جی کی پڑھی کے آرتوں تے آگے کے تے کے اگر تسنہ نہیں کہہ پڑھی گا فیس چیسی نہیں ہیں تسنہ نہ پڑھو اگر نہ کوئی اچھے کالج دکھائیں اُتالے بیچارے غریب جہڑے تے بیچارے مارے کرنے جی ووٹ دیچ ہونے ہیں جی تسنہ نہیں کہہ آئیے ہم کالج نہیں دیں تے بارہویں تو نہیں اول تینویں توڑی جائے۔ کوئی یونیورسٹی نہیں جی اساڑے باغاں وچ ہے جی یونیورسٹی دی ڈگری کالج ڈگری کالج کالج تھا ریاسہ غریب بچہ ہے وہ کراے روٹی پوری کرن یا پھر تے اسڈنی فیسوں پوری کرن جی چلو بندا کینے کی پوری کنا کرایہ خرچے میچارے او بادگچوں تے کچھ کمرے کنوں کمرے جی تھرا تھرا تھری تھری ہزار ہیں جی ایک دن ہزار روپے تے پھر کیا بچارے، کھانا پینا بچار کے کروں اس کل بچاری زندگی تاں نئیں۔ اگر جو مسائل آ لوں تاں وطن ملک اتنی ترقی کر سکدا اے۔ سوچیں بارے ملکا جی صاحب، نہ صاحب ماں پیو جی پیسے جی کٹ کر جی کوٹہ مرنا تے پیسے کٹ رکھے۔ اساں کہا پتر اپنے خرچے دا کیہ کرے؟ ایہہ پوتلا اے، اگر توں پوتلے تے خرچ کریں گے باہر کوٹے وڈے بن جان گے۔ اوہ اگر نظام چلاؤ کوٹے تاں پوتلے استعمال ہون والا پیو جی کوٹے چھڈ پترے استعمال ہندے نیں۔ پتہ نئیں کم کے پتر اپنی کمائی دا تے تساں کیہ کرو گے؟ ایسے بیٹھے بلاواں وچ لمبے پی جی موبائل دا کیہ دیکھو، بس فیس بک کھولی ہوئی اے تے پڑھے ہوئے او۔ میرے جیو ووٹ پیو مالا کیسے ووٹ نہیں آندا جی؟ ویسی پارٹی دیندی اے۔ اوہ پیو جی سادھی ناتھا، تھوڑی عقل سی، شہر سی جو کہہ رہا اے ووٹ کیسا سویت اے؟ ایہ نہ کہ بس توں پیو جی سا نہ لکھدا اے، میں نہ لکھیا سی سم ووٹ تے کیسے دینا عجیب اے۔ یہاں تک سیاست جوڑنی اے جوان جوڑ لکھی ہوئی اے۔ دیکھو سیاستاں نے جعلی ووٹ دتے نیں۔ اگر تشانہ دیکھو جعلی ووٹ وی سب توں زیادہ نیں۔ عوامی مسٹیک وچ سب توں زیادہ ساتھ دینا اے جو ہوئے نا مفت خور۔ جیل وچ پین دی قوت توں وی کہہ رہے نیں سب توں زیادہ جیل عوام دی سیرے چارہی ہونی اے۔ وڈے وڈے لیڈراں نے بنائے نیں، تے ایسے تھوڑے طریقے نال چلاؤ گے تاں بالکل اپنی حیثیت تے آؤ گے۔ سنو ایہ کجھ سوا جو مفت کھا رہے نیں بس، جعلی ووٹ سارے کیسے سارے وزیر اعظم بن گئے نیں۔ نہ کوئی ملک دا نظام ہے نہ کسے دا کوئی بعد ہے، نہ کوئی نسےہہ جیہڑا پیسے کھاندا ہووے۔ کوئی نہیں جو نسےہہ کرے تے غریباں توں ٹیکس لے۔ زیادہ تر ٹیکس غریباں توں لیندا ہے، امیراں توں کوئی ٹیکس نہیں لیندا۔ بجلی وی غریب استعمال کرے، امیر کیوں نہیں؟ جو پیسے نہیں ہیں غریب دے، اوہ کی کرے؟ اصل وچ لاوا جیتا ہویا ہے غریب نے، امیر تاں بیٹھے ہوئے نی۔ غریباں نوں ٹیکس لگدا ہے، بجلی دے پنج سو روپے یونٹ نی، پنجاب وچ پہلے چالیس روپے سن۔ پہلے عرصے وچ کی ہویا سی؟ دیکھو نا کشمیر وچ بجلی تے ساری چیزاں اپنیاں نی، اتھے وی بجلی سستی ہونی چاہیدی ہے۔ عوام وچ شعور آیا ہے، اوہ بجلی دے خلاف احتجاج کر رہے نی تاں بجلی تھوڑی کم ہوئی ہے۔ بجلی بالکل مفت ہونی چاہیدی ہے۔ پاکستان والےآں نوں بجلی دینی چاہیدی ہے تے کشمیر والےآں نوں وی۔ ساری سیاست ایہ نہیں کہ کشمیر کس دا ہے یا نہیں۔ کشمیر دی وجہ توں ساڈے کجھ حق وی چھڈ دتے گئے نی۔ ساری سیاست اوہناں نے بنائی ہوئی ہے جیہڑے مٹھائی دیندے ہوئے بیٹھے ہوئے سن۔ اوہناں دی وجہ توں سارا کجھ ملیا، ورنہ عوام بے چاری تے سکھی جاری ہے۔ عوام غریب لوگ مارے جاندے نی، جدوں کہ امیر لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے نی۔ ووٹ دے دے جی رہے ہُنا بھی کہہ پتا سکِیا اِیّے بیٹھے دے لوک جیڑھے اَساں اِتّے اِہّ اوکے چھوڑلے چھوڑلے۔ اِتّھے نہ کوئی قانون جاں نہ دی نَقاب۔ اَسے بھی جِس کول پیسا ٹھیا اُوے سب کُچھ دا، جِس کول نیں پیسا بس جی بیٹھے دا رکھلا کھانے۔ اوہ اِک بندے دے پیسے ہوݨ تے قانون اے تے سیاست دے لوک ہوئے قانون دے۔ نہ کوئی قانون دا جی، <hesitation> جِس کرتے لائک چھوڑے، جِس بندے کول پیسے ٹھے، جِس دے باہر نِکلی اے۔ اِہّ اِہّ بُلے قانون سوچے دا ہووے گا۔ کُجھ کوئی چوری کرگس اِتِھاس وچ ٹُوٹا، کُجھ سب کُچھ۔ کوئی سرکار چ کوئی چیز ہووݨ، کوئی ٹانگے شُنیا، تاں ہمارے اِتّھے ݙیکھو لوکاں توں پُچھ لیݨی اے۔ سرکار کَمڑے لوکاں دی ٹنگی کِتّنی اُٹھی ہاݨے۔ تے ہووے جیڑھی غلطی دے مطلب سیاست دی سیاست، جیڑھے یُوݨ لوک تے اِنّھاں جاݨے دی سیاست چاہنی۔ تے اَگر نہ تاں وڈّے وڈّے کِساݨ کوئی کوئی نالا چھوڑ تے مطلب اِے اِک یُووا جیڑھا ہووݨاں کِہ مطلب جام ہووݨاں چاہِیدا۔ صلاحیت ہووݨاں یُوݨ بندے پے، کیوں کہ بُوڑھے لوک ہووݨ مطلب تھوڑے اَنپڑھ، مطلب تھوڑے ہووݨاں دے مَزے پڑھائی شالی ہووݨاں، بس اوہ کہہ کرئیں؟ سیاست کرئیں مطلب اِہّ پیسے دے کھاکے تے بس کہہ ہو جاݨاں۔ تے اَور کوئی تاں جیڑھے کہہ ہاں تے سب کُچھ نِظام چلا دی تلخ۔ اِے تلخ جاݨی کوئی چوری چوری تلخے دے دی۔ چھوٹے چھوڑے دے ہر چھوڑے دے کیشریا اِہّ لیو نہ چاہِیدا۔ اَگر تُساں اَگر صحیح طریقے نالے گا، مُلک نِظام اَگر سیاسی لوک چلاݨے چاہݨ گے۔ تے تو سا کی کرو ورنہ چھوڑو۔ اگر تساں سیاست نہیں کرنی تے پھر نہ کرو گا۔ ملک نوں سچے تے اچھے طریقے نال چلاؤ، تے جے سیاست کرو تے اوہ ایسی ہووے کہ جیتن دے نال نال ملک دا نظام وی بہترین تے چنگے طریقے نال چل سکے۔ ووٹ جیتݨ دے لئی چنگے بندے چنو، جے تہاݙی مدد کرن تے مشکل وقت وچ کم آؤن۔ ایہ نہ ہووے کہ جیتے ہی خدا بݨ جاؤ تے سیاست صرف ووٹ کٹھے کرݨ تے علاقے تے کنٹرول کرݨ تک محدود ہووے۔ اصل وچ سیاست ایسا ذریعہ ہووے جیہڑا ملک دے حالات سنوارے۔ ݙیکھو جیویں ٻاہر دے ملکاں وچ قانون دی حکمرانی ہوندی اے، سیاست نہیں۔ جے سیاست چنگے طریقے نال کیتی ونڄے تے ملک دے حالات بہتر تھی سڳدن۔ ایہو جہی سیاست ہووے جیہڑی رشوت خوری تے جھوٹے دعوےآں کنوں پاک ہووے، جیہڑی صرف سچائی تے کم کرے۔ اگر تم نے ایک دیکھا ہوگا کہ کہاں سے نکلی تھی میری تافرید۔ لڑائیاں دیکھو میں کوئی آج سی ہے۔ میئر وڈ اعلیٰ فائرنگ کر دی جب دھالے والے آئے تو انہوں نے فائر مارے اور کچھ بولا ہے نہ وہ پچھے والے نے ایسی وجہ نہیں کہ تسلی دے چڑھے غریب لوگ ہیں، کوئی ماری جاتی ہے تو سب کو ووٹ دیتے تھے بڑے نہ تینہ جے پھر وہ نہ کی نہ کا تو <hesitation> ساہیڈ کینال پوچھنا تو ساہیڈ کینال نال کا ووٹ اچھی طرح بندہ دنوں تک مول ایسا نہیں کہ ووٹ چھوڑ دی، چھوڑو بچارے تو سائے ہم پر ظلم بھی کرن سب کچھ کر ہو تو ٹیکس لگن سا اوپر بھی سب کچھ سب کچھ گلا تھا، جو سب کچھ ٹیکس لگانا حکومت پہلے بھی نے بنے بیٹھے تھے جو اس آرے آسار بنائے بیٹھے تھے اس آرے پہلے لگے تھوڑا گرے کل مندی نہ سوچنا تھا بڑا کیا ہو سکتا ہے لیکن سارے بچار کیا رو لوگ فیس بک پر تھے